<hesitation> So mi heɓaay daama nanugo ko dabbaji wiyaata, ko ko ɗemle duniya fuf. Igga mi nanaa e ɗemle duniya fuf. Ngam mi wolwa e demle de mi yiɗi. Ngam demle dabbaji wala ko amfirta yam.